Alaa, mbelamma nguurdam waawataa heɓde so tawi a tampaani. Ngati aduna wonndi ko e tampere tawa. Ko ma muñaa cuurki nde keɓa ƴulɓe, ko noon yimɓe keewi wiyde. Ko maa tampa tawa hannde ngam janngo poofta, keɓa nguurdam mbelɗam.